सूती कमीज जू बणे जांदी कुछ इन हूद की जू कपास की खेती करें जांदी फिर फसल काटें जांदी फिर कपास थै साफ करें जांदू फिर वेमा से फाइबर निकलें जादू फिर फाइबर थै सूत मा बदले जांदू फिर सूत थै कतदा छन। फिर बुनदा छन फिर वेमा कपडा डिजाइन रःग डले जांदू फिर कपडा थै कमीज आकार मा कटे जांदू फिर कमीज की सिलाई करें जांदी। फिर प्रेस करें जांदी।